Mbaetɨko aikua kïraï, jare ïru tëtäguasureta rupi oyeapo tembiu, öimeko amogue rupi tembiu omboyi kavi, ïrürupi oimevi omboyɨäve, tëtäñavo oime oesauka reta